I yo to ka to stori po gulang ga iyo, pae nenge-e tong iyo to lukauting kule gal neng ko neng guong ko tirepal neng pel skul ko-neng-eh gol elave buovel skul panoi gol elave go skul molo loul roni ko goelave ko-neng banoi goelave rone moni ko-neng kokel pe gokel pe. Gokel mela ya-iyo imana gokel temote ma pel muo ko iyo pilso gal mape iyo, kokonoi moe pupumoile gining binso gal mam pe na geo moi genga ma geniong ko neng kambinogol ve, ko iyo peleng kaibinogo ka temam pe na gulang gengamageniong bai noi gokel temo te temote genga ma pel mela moe, pel mela moe imana na genga muo gal iyo ko temana pe pe pae, nutu kong memam neng, ka neng banoi genga ma geniong ah. geniong ping eh. Gulo, kal temanan pepel long pa nutu me maneng kaneng banoi otete peleng bene te mana pe ping mana ping banoi goelave ite ite peleng ginong deiaro le iyo ting genang mang geong na geiaro le gelioave ere le genang noi ere le gege goi, ka ging non gokel kale ere gokel buere ing mana yamong neng gom polo pel muo ere gokel tema pa mong neng ranema ping mana, ere te lalivi pa mong neng rane kalong el ma, ere te umbie pamong neng geling elma. Ere kale, kale, kale, kale, pa mong neng rane kal long elma. Ko te mana pe pa reo memaneng kaneng banoi geniong ping eh. Pel mam popa neng gipaive gempi kol gol tema pe, teal ping mana, mana mana pamong panoi eh. genga ginong rane lelavu ginong gokel tema pe pamong gokel tema pe pamong gulong gal iyo mo ginong gulang gal genong genang noi, tema pe na muge genga ma geniong mange ko gulang ging eh. Kokonoi pupumoile ko muge ko muge ko bingo gal temam pe ko muge ko ging guonggong peleng muge ko go binaning le temam peal feamoi pineng genga ma geniong ah. Muge binso nenga neng peleng gunone pineng are binso geialive ere te konoge ere tane kale, tane te tapiok, tane te tapiok, tane kale. Tema pe pi binso ga; geomoi le tema pe gomuge ko guong mugo ke gika gulang peleng gulang geko ganeng kuang geniong ping gol te mam pe kaneng. Temana pe ping mana ping neng eh gunone pi gong kaneng rane kalong ere binso neng pulul keria peleng gunone pineng, kom pe ping neng eh. Banoi pel mam pe paneng, gipaive, koe gugogal te ilu pe pa-e. Reo, tong te ilu pe peleng oro pa nutu kong mema neng pamong tema ai itele neng, ko muge banoi pel ma pa neng gipaive peleng geiaro lemmah. Karovuy gulung gal te ilu pe moe, geniong ping eh, te ilum pe magulo gal neng gonong kolo kaneng gol temam pe buo pamong gol lelavu. Oro munge kere ka gulong gal leilumpe. Ko mute kame temam pe neng ping mana lanengea tiamong neng ka gulongal temanampe banoi ngol elaveko koikoiko buove peleng mute kere biso lemanampe ping mana na neng nginong ngulol gal ngenang, ngulol gal ngego ere ngulo ngal ngegulove ere ngiemoi ere ngeamoi. Ko mute gavinongo kaneng lete mampe na neng ngenamageniongea. Ping nginong banoi gomagoma, banoi gontegonte peleng oro ngeiaro leneng ka pibuere ka nginong inilelaniea neng ere ini kale inikale ere kineng ngokelmela mana ngena mua gal neng gompolo pel mela png mana. Koe nutu te gabinongo ka neng lelmampe pe ko mute me tema puopuopuoi repel ma pel kela vu kel neng karobu nengge ngeiaro lelemampea. Ko mute munge banoi gonte gonte peleng ko mute boi neneng, ka gibong boi lemomeneng ke ngeiong pinge gul galeng, gulogal temanan pe teleneng karobu nenge ngeiaro lete manampe meng ping mana ke pepinge neng ngikele ka neng ngae ngemang bigoneng peleng munge nginong ngoal ngeneng ere pinginanamana. Neng ngikele kaneng ngemang eremangeiong na neng ngikele ka neng ngenang peleng mangeong. Mangeong na neng nging ngegonoi. Meng mgiemoi ere-e ngangnoi ngeialibe peleng neng ngenianeng ngeniong tiong nakere ngol elavebuove pinae neng tenengel po pa neng ngi poive pinge ngoal ping ngempi ko ngol lemapuo, kelabul kelneng peleng nobe keneng banoi ngol lelave me ngeniongea. Kolemanavempeme ping mana ping monge ko ngo behainim le te manavempe munge ko ngingingonguong peleng mangeko nama mangeko gulang nganeng tealong nginanengoneng peleng munge ko ngoipe temanoube nipe kaneng na biso galneng ngenangnoi mo ngemangmoi. Naneng ngenama geniong munge kere banoi pelmampo paneng ngipoive kere rong renengelma ginong ngol elave buove peleng munge ko lelemanavempe kaneng rong pati kumoi geama gere mo kumoi geriama gerene, kerebiso neng nga neng ko heng gunone pireng, gunone puukena gal neng ka neng goneng pel mela kaneng gene te kaikai, lekaninga neng bere ngetepelne neng bere te suku bere te unikal oneng ka neng ranema. Bonela la nengka bielo kilang oneng orole kereka bola lareng, komungeti reneng ko mungeti gona kumelamonolene oe. Ko kate manampe oing mana ipanpare kanantemanampe nang. pamometeimana ping ne neiaro le tenomoleine le noial, nomang ere nopal ere neng nga nomang neng nga nonange. Neiaro leneng kunopineng pelmelava ne kei tema neng ica neng ranekalong kele temanampe ping mana mute biso gal temanampe ko mute gabinongo kate manampe. Oro pa kate mana, kaping mana ping ne piso tibng gal mo na mo go ku mela mene lene bere no gopo te pisomo tong a-rong rekong mo atong te kongh peleng naiel rea nonag rea ere nomang ere noea, muge-ah. Te piso neng ko piaro neng ah lama ping eh. Mange ka tet mana pel nutu itele neng ping kane neiaro le noiel bere nomang bere nonang ere nenga ne neiaro leong kong meng ko-e tol tane oro nete neiaro le nenga ne mo tol tane. Ko tema pe ka ping mana nutu te biso taima ko-ka mana kama ma temam pe temana pe ka ping mana oro mate mo laiking lete mana ping ne no tet kerong ping eh. Te kerong ping neiaro le gengo mone go te mangeong na neiaro le noil mo nopal ere nonang ere noamoi mang givong neiaro leneng ga nomang neng nonang kote mana pe ping mana ah. Nutu te kavinogo kqa te mana pea. Konte ere ni ping eh bai pel po paneng gipaive. bai tilmol ma kore mol al luol komete ko mol temana geong mute ko biso tai nenga momang ga mue tining biso tai nenga mogo ring ral mangeong na givong giso tai neng ga monang noi gae moiel monang givong biso tai-e mogulolave kote mana pe ping mana-ah. pa nutu me mamo pamong mo geong ping meiaro leneng gamo. Oro temana ga ping mana ping mo geong ping mo geong ping biso ting gal neng gamonmang are ga monang ka biso goma na muge biso neng peleng manga agong ge kong gingo kong, ko nutu ka lgavinogo ka temam pe. Oro pa nutu gavinogo ka tema ping ne piso neng gane piso neng ga nomang piso neng ga nomang peleng kuno pineng pel mela. tong pali goual, ka nang goual ipol mela eh. Pari to la karege ipol mela, ko-ne noual nemo kone bola pope, pope, pope, pope tongo leve koing peleng ah te toleve, kea pe bolala mo kere teng kere teng peleng ping kel te kaikai karovi ne ne mo tage kalong kolo tage kalong togi kolo ne kereng teng konea te ka pai oko peleng kone pai ah oma na te ka pai ah iyo na gerel kilene ko mute geong a-ner rong oia iyo to kaibinogo song lete manam po na neto kea iyo kerene, e. Kote mana pe ping mana ah. pa-e nutu ta nang me manang ah. Mangeong na gulang gengo gi gompi tive, kere banoi pel mam po pa neng gipaive ko muge kere geiaro le mana meng ning mona ning mana ning mana pa nutu repel mong pel neng ning mana ning mana ning mana pa nutu repel mong pel neng. Guge geiaro le mana mone peleng oro nutu te kong me ileng oneng me ileng otemana pel neng ah karovu neng genga te mena pe ping mana ah. Pingka. ka genga ma iteng iteng geiaro le ma ping genang noi gulong gal neng mo gemang moi mo pel emma pel paneng gipaive ping neng banoi pelma bere lelavi neng gokel ma gal ne, ere gokel. Kale gokel kale pa mong neng geniong mo mama pei eh. mam pe neng gipaive, ko muge geiaro le muge ko geiaro le pe-ah lam ma ping nutu te geong ron nete ka kerong le pe-ah. Lam ma ping nutu te geong ron nete ka kerong ping eh mana meng ning mana ning. Ka ko kinong gulagal nonang mo nomang. Kulo gal neng gane julo gal nopalivenoamoi ko te mana pe ping mana ah pa nutu me ma- nang ah. pe-a oro ka ping ne piso nonang ere nomang ere nomang ko kerong tong oh. arong re kong ah. Atong te kong ah. Kam pe, ko pa nutu me pena ah pamong ne kerong ping eh. ere pai pel ma paneng gipaive konol a luol, kone kinong kulogal mong kinong piso tai neng ga nomang tai neng ga nogo ere ga neie tining kagerel piso meng kule sianong kote mape ping mana ah. Mangeong na mamgo elma pa-e neng ganang geinong ne te kel keriong ping palei kerial tone bola pala kerial mo ka mo kakile mo oro bola pulu kerial mo tekilang omo, ka mo gomo keriong tong pena toipo eh gal karege eh. Kuno pulu kerial mo oro mute rong gerel go bai le peng nane ka kereteng amo mute kile mo kang kang, kang kang, kang kang, kang kang ah tia ne ka kere teng amo.